ସିଂଗାପୂର ସାଂସ୍କ୍ରୋତୀ ନିଷାଯରେ କିଛୀ କୋହୀ ପାରିବେ କୀ। ଅନ୍ଛା, ସିଂଗାପୂର ରେ ଅନିକା ଜାତିରା ଲୋକୋ ଏବାଁ ସ୍ଟାନରେ ବସୀ ଥାନତୀ। ଜୈଂଠୀରୂ ମାଲେ, ଚାଇନୀଜ, ଏନ୍ଦିନ, ଏବାଁ ପସ୍ଚୀ ମାଗାମୀ ସାଂସ୍କ୍ରୋତୀ ରେ ପ୍ରଭାଵା ଦେଖୀ ବାକୂ ମିଲେ। ଇଠୀ ଖାଦ୍ଯା, ହାସା, ଏବାଁ ଉର୍ସୋବ ଦ୍ଵାରାଂ ଭୀ ଵୀଡିଯୋ ତାରେଂ ଚିତ୍ରା ପ୍ରକାସିତା ହୁଈ।